Paj po, besoj që ka ndryshu, tash jeta mi ka sjellë disa sfida dhe disa vështërsi që m'është dashtë mu adaptu edhe me u rritë. Tani m'duket vetja që kom pak ma vetbesim edhe jam ma e qartë për gjanat që i du edhe për atë se çka du me ba n'jetë.